Mirchee manmisee kelee kolii, min̰eejee kelee kolii lolii wi, wujaa lolii wi dakak gin ner wala dakaa mbir kaa wiite, waagunun waŋ too mammisee kelee kolii, too min̰eejee kelee kolii, waagunu duman chatat nirer wi barik tek kaawi, haa barik tek kaawaa waagunu mudukulchiire. N̰e kaŋgu daŋak nenek kan kudukulchurandaanu hor tandi, hortandi arnu n̰e., tiŋ ŋun̰iire ŋun̰iiree koniinu may tiite, wujaa jafa nu kaa tayte, tegu, tegin hajik nambay tiite annaa tika ti kaŋgu hillek lee hillek gaate chan lirgu lokoytee naa, mediinek lee mediinet gaatek lirgu lokoytee naa, haa gagaynu jaa ŋaasiŋen wujaa lutoo too kaa tindi. Hal lir giniŋ barigin gagaynu, wala luginiŋ barigin gagaynu. Lutok nambay met gaataan lutogu drep ijar nak kaa, haa gagan kaa tiigu lutok ŋalak n̰otee giday waŋ kaa katan masalak aŋaa kulak ti. Waŋ too juhut ndriya niyek n̰aaman weyi. Feriŋ hillegin nokoy taanu eleŋ zaman nun ti, hillegin kaynu jaŋ ti keyi indri, tandam jaa berek kan tandan edik kan weyin weyiŋ indaa menii waagunun, tirmbilii kaa, rakchak jee irii waŋ kaa barbarak jee irii waŋ kaa aŋaa lolii wuyo, lolii wuyoka kaynu keyiinu waŋgin hayin tiyo, annaa tika kaŋ met wurŋan lir nenek talun ti tindaa mooto ti tindaa, lulun ti tindaa n̰oro ti tindaa, luk nenek ti taa dumnan kok lokoyte. Ziyaarak irik waagu aŋaa muhimti, n̰ee fichan luk n̰iŋeejeŋ kalak, luk namisaŋ kalak, lir n̰Iŋeejeŋ kalak, lir «hesitation», namisaŋ kalak. Waagunu dumnaan ŋun ner nanar wiŋ, tin̰iŋ wenii, wala tunuŋ wenii waŋ zaata tabuk tek nuŋuroowandii, haa tabu tek tiŋirin ti, kaŋgu kaa kambanara, kaŋ kambanaraa waagunu, kaŋ zaata ke tabuk tek nuŋuroo nokoy ki, annaa taka kay yaak tabuk tek nuŋuroonu jaa ŋun̰iiree weniinu aŋaa ziyaadaa ti. Jafa tindaanu hortaani, lir kan, lir kan jafa kay, luk kan, lukkan jafa kay, jafa driyaanu ile bes jafa nanarteenu n̰iŋgutun ner teti n̰e nuŋ muchoŋ mbaar wala kuŋaal, wala asaal nokoy tosoonu wunoonandaanu kolii wenin kaa wonon tan wonoonandan jaa saasuŋun chatat irernu, halas yaani eyi kaŋgu dum tiŋ naa kanaa yak eleŋ tir yak jafa naa tiŋgu n̰aaman, talaka ziyaarak mii gideŋ kaa, tatartan wala man̰ii kaa tiigidey gaatan. Waagunu ziyaarat nu nembech nu ti ŋun̰iiren kaataanu, laakin waŋ kaa tan nu kaŋ zaara kireeti wujaa. Wasa weyiŋ, weyiŋ indaa waagunun bar aŋaa lel taanu, kay too gun ner tirmbil okondaanu tayaarak kaa tindi kay too eleŋ tayaarak irik wak bat kaa wasaanderi yak jaa wasa tayaarak irgu tindi tayaaragin danaanu gun ner hartum ti gagaykaa gaate, masirti gagay kaa gaate jammeena ti gagaykaa gaate, ayi barik yak jaa gudurak negin, lirgu wokoyii, wala lugu «hesitation» yokoyii met gedersun gaate. Laakin nambaynu jaa gaataan, laakin alaa chart ziyaarat kan, gun̰iiree kan waagunu beenat konigin tindaanu andaka hornuti. Tek damin yom kudukuloonun bee koolire kirip siŋen bee koolire n̰ee haa waŋ andaka mahabagu ti lakin eleŋ ner n̰iŋgutuunu waŋ zaata ke tindiyaa ndrii annaa taka kulu muŋgu chatat indriyarnu halas kudukuloo kaa yaanii faydek kay wasa lokoyka weyiŋ tek tirgu tuyte sabab nu n̰ee tiŋ waŋ sabab nu ti tindiiyaa irii waŋ naa sabab nu ti kolii wuŋun̰ii randi eleŋ bidaayin ner ke tin̰iŋgutuu kaa tunuŋgutuu kaa koliinu lal suŋun n̰ilisir waŋ ner ziyaarak ndriya wala taŋ too inda kanaa too isandaa waagunu andaka masaayib waŋ nenerinuti aatika ti lirchee kan, daŋaa muhimti, wak gun ner nanaygin tukulchiire mahabagu jaa ŋun̰iiree nujaa beenet konigin tindaani.